उथली पुथली अलमारी त ठीक कना ले सबसे पैली हम अलमारी ग जू दरवज़ा छीन और ताऊ ची वेता जाँच ला अगर ऊ ढीला छीन त हम वेगा जू पेच छीन ऊँता कश ला तब ऊ ठीक वे जोलू अगर जू अलमारी ची व झूलनी ची त वेगा जू तोवा हिस्सा पा जू गद्दी या पैड छीन ऊँ त लगोला।